Suiza jaeevi mopeti tëtä guaju tuisagueva, Europeo, <hesitation> kuape yaesa yave jaereta, jekuaeño como arakare oeya kïraï omambopureta kua tembiporuretam oesauka vaera música, jare kiraiko jaereta oyembonde arakaeva, jokua se jeño aesa, jukurai kua Suisoreta, erei kutïgui mas icostumbre ani itradicion iyïpï guiveva mbaetï yaesa jare mbaetïvi aikua.